<noise> Raha fampakaragn'enta rey koa zany ty ilà azy. Matetiky zany misy gn'enta mavesatry da raha reny amizay mahazaka enta mavesatry raha reny. La ampiakary ambonin'iny eo avao enta reny la i avao ny manao gn'asa iny, la moramora gny fampiakara gn'enta amy raha iny, manahaky zay avao koa gny fampijotsoa enta. Tsy mila mampiasa hery maro zany tena, tsy mila mampiasa hery sandry, fa lafa iny avao no manao any asa iny.